أكثر بلاصة في مخي نحب نسافر لها ونحب نمشي نشوفها <noise> هيا تركية، بصراحة <noise> فيها <hesitation> البحر فيها الجبل وفيها الصحراء وفيها كل شيء <noise> اللي تحب عليه موجود، بالأخص <hesitation> كي تبرد الدنيا شوية تنجم تمشي تشوف الثلج تعمل تنجم <hesitation> تعمل سكي ثما لبحر تنجم تمشي في الصيف تبحر عندهم البحيرات طيارة على <noise> لخر.